Ël frullatore al a ën mutur zura che ch'a fa bugé le lame, a i fa a i fa giré. Ël mutur al e al e servì da l'eletricità përché deznò a ie co ël frullatore a mano e alura ti deve duvré duvré i bras e i müscüi per per fe giré le lame ecco